mulai ngomi mane oka untuk ma poka ma poka maena o bak i tersedia mena o panteka jadi poka mena sama skali o nyawa manga pakeang ya aho ku dahu ake ku lo dangado loyangku kadahu de ase yoma poka tapi poka bukang ka duka posi ko koco tape maena pake sabun sabun mena okia bundur pa bundur ma poka poka sigado bersihka dde ase posi gilio pola polaka dahe po woe barangkali cuma itu.